أول حاجه لازم يبدا بتمارين بسيطه، والتمارين هذيا اللي نحب نرشحهالو مثلا يمارس تمارين القوه مثال على ذلك <hesitation> تمارين الضغط و لا سكوات ولا البلانك، يحاول زاده يبدا بثلاثه حصص في الأسبوع ويركز على جودة التمارين مش في الكميه، زيد ينجم يركز على رفع الأوزان الخفيفه باش يبني العضلات بشويه بشويه.